<hesitation> Naka kuru ke mamangin guana to toae tena ke kao na nahen napinipo, in gu. Tanasah <hesitation> in- in gu e natung hamat nin mamein in kain ka. Son eno kame no team, ai mangin guna bikos <hesitation> mangin guna in kain mune i ih, namune sensen i ih, e mangin guna bikos e tuan e nu diba nit in moni- tuan nu diba nit in moni, ai e natung hamat as nin na sahani kain team nahen napinipo. Ai <hesitation> soat as nomo yin nakai ih nahon memao natahon tse na pio memao natahon ai nakatuun poat eyouh e mat on, youh oku petas in nakai ih ke nu nomo be no hamat mae youh o team, saha kain team ke kame mao tesih nahen napinipo. So, tena in gu, eyouh e ka mes ona tena olsem e mangin kahet guna tanasah pan e ka- kame nin ni kain- kain ka ke, <hesitation> mamein naka ke tuan hamat nonouh. Hare ne rang hakap guna na, in gu e raeh on, youh ke mangin mengua na eyouh, e hamat nin o saha kain team, hagagah no saho kain team ke ka on tenit namumunitun. E tuan e hon memao in natahon, soat nomo bao katuun na hen dieyouh ai tuan e nu poit as mao in moni ke tuan e hon nomao, in moni ke tuan e na punon to, poat o papean e na purih tana hatatei. Ye tuan e nu dibao in moni tin- in nakai ih, in gu.